बातात थंड, काळोख वा हवामानिचा सुवातेर दावरप जशे पॅन्ट्री वा कोठ्येत। प्रवाह मेलचो म्हण कागदाचा पोट्येथ, बुर्लाप साकाथ वा तोपलेथ दावरप।